ଜୀମ କିଂବା ଘରେ ବ୍ଯାଯାମ ଜୀମ କାରଣ ଏଠୀ ଅଧିକା ଉସ୍ତାହମ। ମିଲେ ଏବଂଗ ଅନ୍ଯାଲ୍ଯମାରଂଗ ସହୀତ ଅନୁଶିଲାନ କରୀ ପରଂତେ। ଜୀମ ରେ <noise> ବହୁତ ପିଲାଈ ଆଚେ ଦାନତୀ ତାଂକୋ ଦେଖୀ। <hesitation> ମୋଟିବେଟ ହୈ ଜୀମ କାରଣ ଏଠୀ ଅଧିକା। <hesitation> ଉସ୍ତାହମ ମିଲେ ଏବଂଗ ଅନ୍ଯାଲ୍ଯମାରଂଗ। ସହୀତ ଆଚେ ଦାନତୀ ତାଂକୋ ଦେଖୀ ମୋଟିବେଟ ହୈ।